والله انا مدابية نكون موسيقار عظيم كيما يقولو ولا رسام لانو الموسيقى هي مليحة للودن وكي اسمعها تريح ويعني حتى الرسام مليح لكن انا اختار الموسيقى انا نحب الموسيقى اكتر من الرسم